شناهوما الشهورا السخان بزاف فالبلاصة فاش كتعيش، وشناهوما الشهورا الباردة بزاف وشناهوما الشهورا اللي فيها الرطوبة بزاف واللي فيها الجفاف بزاف؟